Pos la orilla assín atrubilá me recuerda dela lluvia intesa, los airis huertis, las trúbilas essas que cain culebrinas i truenus. Lo malu es que alas vezis la orilla esta puei cael tamién piera i essu te puei eschangal la cogecha o te puei çaleal la casa, el cochi i lo que tengas. Assina que no te creas que mos gusta paquí quandu la orilla está assín atrubilá. Velaí se sienti la deferencia de sel la genti de ciá o de puebru, porque alos de ciá les gusta más.